א-סלאם מומכן א-לה קול דולה, קול מוג'תמע, קול אינסאן יבדא כחאלו, מא יכונש ענדו כופ מן האחר, יערף חוקים דיאל האחר, ו יעטיה בלא מא יתחסב, דיפלומאסיה, תעלים, ו תעאונ אלתיג'ארה ו אססחה, בלא מא נהטו אססלאח, סלאם כביר יבדא בכותבה ס'עירה, מן אלאנסן יג'תמע מע אלגאר, יתעאונ, יחמי, בלא מא יסתעל על אלג'נס או אד'דין.